དེ་ནེ་ཐ་སམ་ཁ་ཐམ་ཤ་གོ་ཐང་སམ་ཁ་ཐམ་ཤ་སྨེ་ལེའོ་དེ་ནང་ལོ་ཧོང་ཤ་ཨིན། དེ་ནེ་ཁ་སྨེ་ཁལ་ཆེན་ཨིན་སེ་ན་དེ་ནག་ཅ་སྐད་ཤ་དཁའན་ཐོབ་ཤ་བ་ཅན་དེ་ནག་ཆེ་ལེ་ལོ་ཕོག་ཤ་ཧ་ཕོ་ཨིན། འོ་དེ་ཕ་དེ་སྐད་ནག་ཅ་སྐད་ཤར་ཤ་བྱང་སམ་རང་ཀེ་ཐེ་ཆེ་ནང་ཐར་ཁེ་ཤ་གོ། ཐང་འོ་དེ་ལོ་ཕ་ཆེན་མ་ཡན་ན་ནག་ཆེ་ལེ་ལོ་གྱ་ཤ་ལབ་དེ་ཐན་ཤ་ཨིན། འོ་ན་ལེ་ནག་ཅ་མེ་ཟན་དེམ་ཡོའོ་ཕ་མེ་སུ་དེ་གང་ཆེ་ལུས་ཧ་བེ་སམ་ཆེ་ཤ་མེ་ལེ།